मांद्री भाति जंगली बिल्ली ने पाल्टू बिल्ली ने अली रातली बिल्ली काली बिल्ली ने अली ओरंच। बिल्ली ने काली ने धवेली ने ये सूब नो नाव में से मालम चे ते। ते ये सूब जंगली ने पाल्टू ने रोहे। प्रस्तुत करते हैं जनगली बिल्ली ने पाल्टू बिल्ली काली ने पाल्टू करते हैं। जनगली बिल्ली ने पाल्टू करते हैं जनगली बिल्।